Masiŋ lawƴowel kaake, so tawi kaake ma tuumni, hade ma lawƴirde juutngo ma. Aran tan lommba e nder ooɗoon masiŋ, ngudda, lawƴan ma kaake ma haa laaɓa cer.